شهر حر شهر تمانية، وأكتر شهر برودة هو شهر أتنين، أكتر شهر رطوبة هو شهر سبعة، وأكتر شهر جفاف هو شهر أتناشر